Ye tuta ehh tukum utaki watukule darasa elimu ndungusha maana ake dakikye uroka huu wakule utamienda shule kutwe weshilima irunda ndo choowosa kun duniani foo kutwa tuku enda shule vana vaendi vaa findungusha ili vamanyani kutwa vavalishe unurukeni.